Daarorgal nafata ko ndaartinaade, ndaara yeeso ma, ƴeewa so tawi hol ko woni e yeeso na. Tawi jiɗɗa ñaantaade malla tawi hol ko njiɗɗa tigi yiyde e yeeso ma, ko ɗum daarorgal nafata.